Faa layƴa kaaki, faa laaɓa. Oo masiŋ, ɗun woni ko o moƴƴiniraa. Faa tawee so kaake tuunnii fuu, waɗee ley makko, lawƴa ɗun no yaawiri. Arannde ni, fade ɗii masiŋaaji warde, yimɓe juuɗe mun en lawƴirta kaake. Eyyo.